Eh no-mhan ya mhe-ekhor no humbhe no-mhon nomhan yalu emhin, uwe gha mie uwi we enokhuo na owo huma okhuo no-we ole rogho do-edegha gbe oseye lobhie eyan we no-kpa bho to luemhin eyan kpa-bho to no kpolo, eyan dolor eni okhuo nodia rio emhen ekhon ni huma or okhu no nomhon-odor ibhio dele egbudu lanowa no ye obhie odole non de okhue kie or agha we sokpan ibhokhi-yan kpa dowa nogho olekpa oyan giha na-ha owa okhao no mhen eho no diario eyo-okhue si. Soo okhuo no sabo mien ibhiodo-leye-gbe otionlie ye gbe onii-khuone mhe ekhesi oghawe ikhue soro-nia iyo deyan gha <hesitation> gbo-bhie he de ekue bhe nekhian y lue mhin iyodiyan khian to bohe re-emhin we ohe bho-riowa eno-dohe we oyan riemhin gibho khin-lan iyo-odohe enokhuo yan khue sokpan ibodogho-lebhor, ibo do gho le bhe kpa oyan gahue mhin kie eno-okhuo nodia nio emhen ekhe-si ekhebe ohe omhon okhuo namien ghe ehoukpon no-dole okhuo namien ghe egbe-le, egbele ole-omu okhuo nodia rio emhin ekhe-si okhuonamien ghe oro-odo fo-bhe edegha-gbe no-ya gua le boya ri-iyo bonodohe.